Ny asan'ny fagnabeazana ndraika amin'ny fiarahamonina: <hesitation> mitaiza fiarahamonina izy alongany, de ake koa mampafantatra ny fiarahamonina ny hoe ny sara mban'ny rasy de tokony atao sy ny sy tokony atao akeo koa magnanatra ny fiarahamonina amina resaka <hesitation> fitondrantegna, amina resaka <hesitation> fitondrana hoe zareo samy zareo.